أكبر حيوان شوفته وما كنت أتوقع إن حجمه كذا يكون مرة كبير ع الطبيعة، لأنه من وأنا صغيرة كنت بس أشوفه في الصور يعني ف- مرة روحت على حديقة الحيوانات، وانا كان عندي مثلاً ثمانية سنوات <hesitation> بعدين كان حيوان الغوريلا، كانت جالسة وكذا نايمة وما كان حجمها يبان مرة كبير <hesitation> بس بعدين صحيت وجات يعني لعندنا كذا، ووقفت صار حجمها مرة كبير ما توقعت كذا.